Wa yan yima woro tiyan a han wɛ wabe nicoza bɛ we wehan wemu be'uwe ba nicoza bɛ'a na ba'a benɛ mu a benɛ bɛ tawɛ wa wiyan a su'ana buna a bɛna mu beso wa lo wa bɛ vɛ ɲu wɛ be wa bɛ vɛ buwe ni ani twa yi mi a pan wa wemu beso to mu'a benɛ mubɛ tawɛ mubɛ tawɛ wo ame dimiyan nɛ mu be'uwe wera mana bin mu su'ani mɛna mu su'ani mɛna to a mɛ in yura nɛ pipian we ja be ɲu we ja be dan we ja be mu su'ani apo ba nicoza yɛrɛ nu we jamu berara so a bawe vɛ sɛ be a jira be mu su'ani po a ba bɛ vɛ a nadimi nin twa a jira mi ɲudiya tomu a benɛ bɛ tawɛ